ⴽⵓⵙⵓⴼⴰ ⵜ'ⴰ ⵏⴰⵏⴽⴰⵔⴰ ⵏⵀⴰⵉⴰ. ⵜ'ⵓⵇⴼⴰⵜ. ⴼⵓⴷⴻⵍⵉⵜ ⵜ'ⵙⵀⴰⵢⵉⵏ ⵏⴻⵏⴻ. ⵜ'ⵓⵇⴼⴰⵜ ⵏⴽⴰ ⵜ'ⴰ ⵏⴰⵏⴽⴰⵔⴰ ⵏ'ⴰ ⵜⵣⵉⵍⵉⵜ ⴷ'ⵉⵍ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ. ⴳⵀⴰ ⴷ'ⵍ ⴱⴰⴽⴰⵔⴰ ⴷ'ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ. ⵜ'ⵓⵇⵍⴻⵜ ⴰ ⵜ'ⴰ ⵏⴰⵏⴽⴰⵔⴰ ⴷ'ⵙⵜⵓⵇⴼⴰⵜ. ⵏⵢⴻ ⵀⵉ ⴷ'ⵉⵍ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰ. ⵏⵜ'ⴰ ⵜ'ⵉⵏⵀⴰⴰⵍ ⵜ'ⴰ ⴳⴰⵔⴰ.